مادة الأدب هي مادة تخص <hesitation> اللغة العربية. طبعاً بيكون له دور في معرفة التسلسل والتاريخ الخاص بمادة اللغة العربية. <hesitation> من وجهة نظري ما هي مادة محورية بحيث إن الطالب ممكن يعتمد عليها و عشان كده نلاحظ إن هي أكثر تركز اكثر علي الحفظ بخلاف الفهم <noise>